Sai lyong amsonyim mi nyangbei pwol an pangha. Toh ma bwol auwu, ma wup kamosin, mi amina a e a kwal gung. Dang ngyang kenang ma yi ka pada, ma amina sai yepang nyusamha hi yangbe punshe iri au gu mikuk'ghu lyong nyimas kuma, toh kono yuga dati wur awada kin ɓindi. Toh ma kin lyong nyimainwa mi wud an a kin binɗi musaman mi tula pina min gyala hina pungnungha nu lad pyok'gha kin ɓindi mi e mi ndwi sai lyong nyima taak ndyim gimye mi tula kab min piit shinbina. Ni təmongha musaman, nimda burak shim bi, ma yisa ko lyong nyima tak kpab kuma toh ma'a kabohin nyangpyok'gha a dang nyang, wato fada kenang kab me dangnang hang ma a mi tima mi nyang pyok'gha da, gaan nohin mi nyang pyok gada hinbi hin kenang. Ko gwata bang nong ye lyong ngwa nyimataak kpabu hinmag gaan maa pigawu, dama maa nongle kabu, maa nonghe kab kin lyong nyima taak kpab ngwawu toh ama yi gimi kam mi təma pyok kwal pyok kwal. Toh sug ma biswaghewu mi pi murna na kab mi sak ɓyepang kap khiyak gha ko ngwaki yei. Ma zaghi kabu mi dangha kogwaki gari, mi lyai ko ngwaki yei. Ghi sak byebang gha ku 'e mi kwana kap anei kaba toh nonghe yepang nyina.